<hesitation> Rehefa hikarakara laoka zany moko anao a zahavanao alongany hoe laoka niany sa laoka nomaly raha ity, avy akeo an sasanao madio, alanao aby sy kiranirany regny, de alanao i teny an, alanao tsineny, de avy akio a andrahoina tsara ataonao masaka sara fa tsy hoe hoe dimy minitra anao de ingenao izy, de rehefa masaka igny izy a de ataonao citron bitika aminjegny zakany vavoninao raha ohatra hoe mararirary vavony igny mi anao.